Raha izaho manokana aloha de aleoko gny miketrika an-tragno, i miketrika an-tragno aho voalohany tsy be depansiko de ao afaky manao fangaron-tsakafo zay nitiako, fa laha ohatsy aho zany mandeha mihina amin'ny restaurant gny voalohany gny hany amen'ny restaurant kelikely mety tsy hahavoky ahy igny de nefany mety ho lafobe koa.